أول شي بنمشي نتعرف على الجيران، ونشارك في الأنشطة الاجتماعية والفعاليات المحلية، وبعدين بنعدوا للأماكن العامة ونعدوا للن- للكافيهات والمكاتب عشان نتعرف على ناس جديدة، وعندهم نفس الاهتمامات ونفس الجو.